يعني أنا مش فاهمه أنا شغاله خبيرة طقس ولا إيه ؟ طيب درجة الحرارة في النهاية حر نار ، إحنا قاعدين في الصعيد الشمس فوق نافوخنا بنسيحوا حرفياً، حالياً درجة الحرارة عندينا خمسه و اربيعين في الصبح في الليل حلوه عادي معتدله ممكن تنزل ل 30 ..35 ، فا نحنا الجو زي الفل عندينا زي الزفت الحمدلله